<hesitation> කළු පාට කිව්වහම මතක් වෙන්නේ ගොඩක්ම අපේ කොණ්ඩෙ. මොකද අපේ රටේ ගොඩක් අයට තියෙන්නේ කළු කොණ්ඩේ. වයසට යද්දී නම් ඉතින් සුදු පාට වෙනවා. ඒත් ඉතින් දැන් වයස අයත් කැමතියි <hesitation> ලස්සනට ඩයි කරලා කළුවටම තියාගන්න. ඒක නිසා කළු පාට කොණ්ඩේ තමයි මතක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම <hesitation> අර හමට ලස්සනයි කියලා මම හිතනවා කළු කොණ්ඩයක් තියෙන එක. ඉතින් අර <hesitation> පුංචි දරුවොත් ඉපදුනහම අපි බලනවා ඉස්සල්ලාම කොණ්ඩේ ගොඩක් තියෙනවද, ලස්සනට තියෙනවද එහෙම කියලා. ඉතින් <hesitation> පුංචි දරුවන්ට වුණත් අර ටිකක් ලොකු වෙද්දී කොණ්ඩේ ගොතලා එහෙම තියෙද්දී කළු පාට ගොඩක් ලස්සනයි කියලා මං හිතනවා. දැන් අර තරුණ දරුවොත් ගොඩක් අර කොණ්ඩ පාට කරන ඒවා කරනවා. ඒක තමන්ගේ කැමැත්තට අනුව මං හිතනවා එහෙම කමක් නෑ. <hesitation> ඒත් අර තමන්ගේ ස්වභාවික කළු පාටින් ලොකු ලස්සනක් එනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් <hesitation> ඒ කළු පාට කොණ්ඩේ ගොඩක් කල් තියාගන්ඩ පුළුවන් නම්, ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ඔය ෂැම්පු වර්ග ඒවා දාල ඒක නාස්ති වෙන්නේ නැතුව, හොඳට කොණ්ඩේ ඝනකමට තියාගන්ඩ පුළුවන් නම් කළු පාටට හොඳට ලස්සනට තියෙනවා කියලයි මම හිතන්නේ.